Ɓikkoñ laahooji kam e ɓuri yidgo dimbugo ɓandu e koñ ɓuri yidgo exercise. Kadi laahoo makko tedduko e ko njiɗi exercise kalluɗum yaadu goɗɗu ndu laahoyn koñ ɓalli tokosi bo e koñ bukati exercise seɗɗa.